بفضل اشتغل يوم واحد في الاسبوع لمدة خمسة عشر ساعة صحيح بيكون يوم متعب لكن باقي الايام اكون فاضي واقدر ارتاح واسوي الاشياء اللي احبها يعني اعيش بحرية اكبر وارتب وقتي على كيفي خاصة لو عندي شغل خاص او هوايات ثانية احتاج لها وقت اطول خمسة ايام حتى لو ثلاث ساعات في اليوم احسها تقطع على راحتي بشكل متكرر